Men teatrga borishni afzal ko'raman, chunki u hayajonli va qiziqarli tajribalar taqdim etadi. Teatrda tomosha qilinayotgan asarlarning dramatikasi va ijrosini ko'rish juda qiziqarli.